أقول له حاول تتدرب على الكلام قبل ما تطلع مثل ما تقرا بصوت عالي لنفسك تقدر تقرا لهم كمان بصوت عالي، وتجدر تكتب النقاط المهمة الل تبي تتكلم عنها وتركز عليها قبل ما تبدأ، وخذ نفس عميق عشان تهدي أعصابك، وكمان جرب تتكلم مع ربعك أو أصدقائك في مواظيع بسيطة وادري أنه كل ما تتكلم مع الوقت بتحس بتحسن.